جی! جس طرح آں، میں پہاڑی آں، تے ماڑے کول آے ہو تے تساں اگر کوئی چیز اے جس طرح او کھر اے تے آسا ں اپنی پہاڑی زبان اچ مکانِ کی کھر آخ نیا تے میں تساں کی دساں کے او سامنے فلاں چیز ای تساں وی آخی سخنو یو کے جی او کھر ای آ تساں نے ذہن اچ وی اے گل بج جاسی۔ تے زبان کوئی وی کسے علاقے دا سکھنا اتنا مشکل نی ہونا اے، تے اس طرح مختلف چیزاں ہونیاں، جس طرح میں بول ساں تے او چیز میں تساں کی وی دس ساں کے جی اے ای اے جس طرح آں اسساں <hesitation> سڑک کے نال کی اساں را آخنیا آں تے میں جس ویلے تساں کی دس ساں کی او سڑک ای تے میں جس ویلے را آخساں تے تساں کی وی سمجھ آ جاسی کے او را اے آ۔ یا فر تے کوئی سامنے کوئی چیز ہو سی تے میں آخساں کے جی او سامنے او چیز، جس طراں درخت آ، تے او کس طراں نا درخت آ۔ اسساں میں آخساں کی چیڑ نا درخت آ، تے تساں کی وی پتہ چل جاسی کے او چیڑ نا درخت آ۔ تے او پھر زبان سکھنا کوئی مشکل نی ہونی، اس طرح اک دستے نال جس طراں لفظ بولساں تے فر اے کی توئے پتہ چل جاسی۔